Nako ngomi o laba <hesitation> o warna warna mana ka wohe warna biru i bibiru ya aare <hesitation> i totorebo iijo ikukuning maena to ngomi mia bahasa temo ikuning mana <hesitation> mane oka o biru jadi ngai motoha iaare iseterebo ibibiru ikukuning de sasawala ngai motoha.